Pi lavàrisi li manu è importanti passari li stissi sutta l’acqua e vagnalli. Dopu, pigghiari lu sapuni e accuminzari a stricari li manu ntra d’iddi pi un tempu di vinti - trenta secunni. Na vota stricati boni, gràpiri arreri l’acqua e sciacquari li manu pi livari tuttu lu sapuni. Na vota sciacquati, pigghiari la tuvagghia e asciucàrisi li manu.